العزف احسن الاورقن، <hesitation> اصواتو سمحة بتقدر تتحكم في اصابعينك بتمشيو، لكن الارق هناية الجيتار صعبة ما ما ما بقدر اتحكم فيو.